Al e impurtant chë la libertà dë parolla a sie për tüti e a deu aghé d'limit ënt ël sans chë mi pös pa <hesitation> ufendi ün'autra persun-a, ai ël dreit d'parlé, dë di soch, coza pensu sensa ufendi